نحكي مع روحي فلمستقبل اكيد علخاطر بش نفهم انا مستقبلي كيفاش بش يكون و نشوف الامكانيات اللي عندي و شنية اذا كان روحي فالنستقبل نادمة على حاجة نصلحها انا من توا نشوف خياراتي كيفاش نجم نحسن فيها اللي قاعدة نعمل فيها توا و نتعلم متجارب اللي بش تصير بش نتفادى الاخطاء انا متاع المستقبل اللي عملتهم